Oyi va Cirki ba be cururu yuba arabura na epurtan ba bɛ a arabura, donke ba be se ɔnni oyi ma so misiri, o na'an,o na'an miso misiri. Ba hana ba tawɛ a ba bua min ɲure na, a bua min buɛbuɛna, hɛ ba wewa tawɛ, bɛ tawɛ ami mii, bun aba taradisiɔn.